þetta er næstsíðasta Kiljan fyrir jól það er ekki nema hálfur mánuður til jóla við ætlum að reyna að komast yfir frekar margt í þessum þætti fáum hingað Ólínu Þorvarðardóttur með bókina Lífgrös og leyndir dómar huldar Breiðfjörð bók sem heitir til þeirra sem málið varðar og svo Arndís Þórarinsdóttir

l ástarsaga Pétur Gunnarsson Pétur hefur reyndar elskað Halldór og hugsað mikið um Halldór allt sitt líf þetta er svolítið í anda hinnar frábæru bókar sem Pétur skrifaði um Þórberg Þórðarson sem voru mjög skemmtilegar bækur hann er í rauninni að takast á við tvo tuttugustu aldar karlanna tvo sem gnæfa yfir öllum þar var það Þórbergur en núna er það Halldór Laxness maður spyr sig kannski fyrst hvort sé mikil þörf á þessari bók það er búið að skrifa svo mikið um Laxness en ég fór strax að hlakka til þegar ég sá að Pétur var að gefa út bók um Laxness í sem skemmstu máli þá þaut ég í gegnum hana hún er stórskemmtileg ég mundi náttúrulega lesa bók sem Pétur myndi skrifa um einhverja rottu á Tálknafirði eða skilurðu hvað sem í þessari bók er hann að fjalla eins og að lesa

maður þekkir persónurnar Stefán frá Hvítadal kemur fyrir Erlendur í Unuhúsi svo eru það þrjár Vala Sólveig og Inga og það er kannski svona áhugaverðasti flöturinn í

aldrei hugsað mikið um Kiljan sem kynveru bara aldrei ég reyndar las skáldið og ástin bréfin sem hann skrifaði til Ingu þarna á þriðja áratug tuttugustu aldar sem kom út fyrir nokkrum árum mjög skemmtileg

Pétur sækir dálítið í hana í þessari bók Kolbrún

lesa svo mikið um Laxness er virkilega þörf á þessu en Pétur er bara svo góður sögumaður og það

hann byrjar

hvað nítján hundruð áttatíu og átta held ég fari rétt með þá fer hann einmitt að hitta Laxness

og hegðar sér mjög einkennilega ég fór einmitt og tók viðtal við hann það ár og það gekk mjög já

mjög mjög flott kvikmynd sem þeir gerðu upp á Stöð

svo rekur hann rekur hann

þar var eiginlega algjörlega nýr flötur en ég verð að segja að þetta heitir h k l ástarsaga fyrst hugsaði ég

hafi elskað þessar konur mjög heitt efast ég stórlega um kannski dálítið köld þegar ég les þessa bók þá finnst mér eins og hann hafi nú elskað neinn sérstaklega mikið nema sjálfan sig en það er eiginlega lykilsetning í þessari bók

þegar Pétur er að lýsa

Laxness og lýsir því í nokkrum setningum að hann hafi fengið þar fullkomna þjónustu og þá allt í einu kveikti ég já Halldór Laxness var maður sem að vildi fá fulla þjónustu hann liggur upp á vinum sínum og borgar ekki alltaf skuldirnar

það er þetta einkenni á honum eins og á mörgum snillingum ef ég nota það orð hann er einhvern veginn óendanlega heillandi ætlaði síðan að biðja ykkur að tala um hvíta dauða eftir Ragnar Jónasson þetta er sterkur hann neglir það alveg hann Ragnar já aðalpersónan í þessari bók er Helgi sem er afbrotafræðingur og hann fer að rannsaka þarna dauðsföll á

mjög dularfull og það virðist sem sú gáta hafi verið leyst en lausnin er þannig að hún er bara ekki viðunandi og sagan gerist á þremur tvö þúsund og tólf þegar þessi afbrotafræðingur fer að skoða málið nítján hundruð áttatíu og þrjú aðalpersónan það er mjög skemmtilegt krydd þar vegna þess að aðalpersónan hefur mikinn áhuga

þýddum glæpasögum og þetta er mjög skemmtilegt krydd inn í bókinni hann er að lesa

svo aðra höfunda sem maður þekkir minna gátan sjálf er kannski ekkert æsispennandi en það er samt eitt augnablik í þessari bók þar sem ein persóna er í stórkostlegri hættu og getur bjargað sér en síminn náttúrulega er hlaðinn einhvers staðar langt frá henni og hún

teygja sig í hann þetta er svona

Ragnar tekur svona hugmyndir eins og það er framið morð á fyrir norðan og hann notar svona einhverja punkta og svo spinnur hann í kringum það hann kafar kannski ekki djúpt í neinn þátt en þetta eru stuttir kaflar það er framvinda alveg út í gegn sem heldur manni við

efnið svo er hann líka að flétta inn í þetta smá heimilisofbeldi og erfiðleikum heima fyrir með óvæntri fléttu mér

hann hefði jafnvel mátt fara dýpra í það er ungur maður metnaðarfullur hann er að vinna að ritgerð í afbrotafræði en svona dregst inn í þetta gamla morðmál það er eitt sem ég var að hugsa með lögreglurannsóknina á þessu ekkert ofboðslega klárt og séð í því hvernig það leysir dæmið en það er hluti af plottinu það má ekki vera of klárt svo er þarna lögreglumaður fjallmyndarlegur og eiturklár dálítið svona dularfullur sem heitir Sverrir

dálítið skemmtilegt svo er svo er persóna þarna sem heitir Yrsa það er eins og Ragnar sé aðeins lögreglukona sem hefur komið fyrir í fyrri bókum mér finnst þetta fínn krimmi eitthvað sem maður vildi lesa þegar er ískalt úti og bylur búinn að borða yfir þig af smákökum

þá rennur þetta frekar ljúflega þá rennur þetta mjög ljúflega

eftir Snæbjörn Arngrímsson fékk vor og þetta er spenna dálítil fantasía lítið þorp krakkar þorpssaga alveg óskaplega fallega skrifuð það er það sem vakti mesta athygli mína

hvað þetta er vel og fallega skrifuð bók

stúlkan sem segir söguna er og það kemur þarna drengur í sjávarþorpið

Guðjón Guðjón og ríkur maður er dáinn og hefur skilið eftir sig kistil og bréf og risastórt eyðibýli svo eru þarna vísbendingar um

Snæbjörn hefur ótvíræða hæfileika til að skrifa en það er kannski söguþráðurinn það hefði mátt ydda hann betur

hún heldur manni alveg maður vill vita hvað gerist fléttan í lokin er kannski ekkert sláandi vatnsgusa í andlitið en

maður brunar í gegnum hana

ofboðslega stuttir ég var að ég sem vanur lesandi ég hefði kannski viljað fá meira kjöt á beinið mjög fínt ég held að Snæbjörn sé það meðvitað hann er að skrifa spennandi sögu hröð atburðarás stuttir kaflar það gæti orkað fráhrindandi á þá sem eru miklir

ef kaflarnir eru of stuttir en mér finnst þetta alveg virka hjá honum þetta minnti mig stundum á Richard Brautigan þetta eru svona stuttir kaflar skrítlur og gleði og mikil

hugmyndagnægð þarna mér finnst stíllinn alveg virka hann hefur nú afrekað ýmislegt í bókmenntum hann

útgefandi síðast sem útgefandi dans Brown en líka sem útgefandi mjög fínna íslenskra höfunda

á að

ég segi alltaf að gagnrýnendur og útgefendur eiga ekki að skrifa skáldverk en hann sendi þetta í samkeppni undir dulnefni þannig að hann átti skilið held ég að vinna þetta er bók sem á erindi fyrir börn og

þarna er rithöfundur að fæðast hann er búinn að vera

skrifa árum saman hefur haldið út skemmtilegu bloggi hann er þrælvanur og flinkur penni og mér finnst

útgefendur eigi að vera gagnrýnendur og rithöfundar við eigum öll að hampa bókmenntunum saman

eftir bókinni þar sem Jóhann Páll Valdimarsson útgefandi segir sannleikann um alla rithöfundana sem

ég auglýsi eftir henni hér með þakka ykkur fyrir að vera hérna með mér við ætlum að hitta Arndísi Þórarinsdóttur sem skrifar bók sem heitir í Grasagarðinn að taka viðtal en við erum hérna undir víðum himni þetta er bókin þín

hún er tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna já kannski ekki oft sem bækur um nærbuxur eru tilnefndar til þeirra þetta var gleðilegt þetta er bókaflokkur hjá þér

þær eru orðnar tvær og gætu orðið fleiri þær urðu til þegar ég spurði son minn hvað ég ætti að skrifa sögu um sem honum þætti skemmtilegt og hann nefndi þrennt í fyrsta lagi nærbuxur í öðru lagi vélmenni og í þriðja lagi vélmenni sem gæti skotið nærbuxum í allar áttir mér fannst þetta nú ekki vænlegt söguefni en svo fór ég eitthvað að hugsa þetta og og leika mér og úr varð

bjó til þessa sögu

þetta er svona dæmigert odd couple gutti og Ólína félagar sem fara inn í nærbuxnaverksmiðjuna sem hefur verið í

en er þarna farin á höfuðið og það á að rífa hana og byggja

bílastæðahús þau þurfa að koma í veg fyrir það í fyrri bókinni í síðari bókinni hefur það tekist og samfélagsmiðstöðin Rumpurinn hefur tekið þar til starfa það er eitthvað skrýtið í gangi í

hlutir eru að hverfa og þau þurfa að rannsaka það mál er þetta spenna er það er auðvitað alltaf einhver alvara undir niðri manni liggur eitthvað á hjarta þetta er ekki bara hasar myndirnar eru ferlega skemmtilegar reyndar eins og í fleiri barnabókum okkur hefur farið fram mikið í í myndskreytingum og í gerð þessara við eigum marga alveg myndhöfunda í fremstu röð sem jafnvel starfa á alþjóðlegum vettvangi

og eru bara gera ofboðslega flottar myndir og hann Sigmundur Breiðfjörð sem gerir myndirnar í þessar bækur er algjör listamaður hann starfar ekki á Íslandi þannig að ég hitti hann aldrei þegar við gerðum fyrstu bókina en við samt einhvern veginn saman í fjarvinnu alltaf þegar ég hélt ég væri búin að setja inn alla

mér hugkvæmdust þá gat hann bætt við nokkrum enn það er talað mikið um PISA könnun núna

og þú ert starfandi í fullu starfi sem barnabókahöfundur eru vandræði að fá börn til að lesa auðvitað horfumst við í augu við það að það er svo margt annað sem kemur inn líka það eru tölvuleikirnir það eru spjaldtölvurnar það er margt heimurinn er bara breyttur og það er mjög skiljanlegt að bókin hafi svolítið þurft

að láta og við erum í varnarbaráttu en börnum finnst auðvitað ekki leiðinlegt að lesa ekki þegar þau fá tíma og næði og skemmtilegt efni það þarf bara að tryggja aðgengi að góðum bókum og að þau skynji að þetta sé skemmtilegt þetta má ekki vera eins og áróður um að nota tannþráð þú átt ekki að lesa bækur af því það er gott fyrir þig eða af því það eflir orðaforðann þinn það gerir það það eflir orðaforðann og eykur hraðann og stækkar heiminn og eykur samkennd og allt þetta sem skiptir svo ofboðslega miklu máli við það að vera manneskja en aðallega er þetta líka bara svo mikil sem maður getur gengið inn í þar sem maður á skjól í heiminum í bókinni og það kannski þarf maður svolítið að af því það er svo mikill erill það eru allar íþróttaæfingarnar og tónlistarskólinn og hasarinn og maður er í skólanum átta tíma á dag ég skil alveg að þetta láti stundum undan en þau verða maður þarf að læra að lesa og þá þarf maður líka fyrirmyndir sem lesa hingað er komin Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir Lífgrös og leyndir dómar tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna þú ert að skrifa um lækningar og lyfjagrös og ýmislegt því tengt þjóðtrú í kringum það aðferðir og hitt og þetta já það má segja að þetta sé kannski maðurinn hefur náttúrulega frá örófi alda bara frá upphafi náttúrulega alltaf leitast við að bæta líðan sína og líkamsástand upphaflega tengist þetta náttúrulega mjög sterkt trúarbrögðum og töfrum og er samofinn þáttur í því lengi fram eftir við sjáum það á elstu íslensku

að þekking á lækningajurtum hún berst hingað til landsins til dæmis mjög fljótlega eftir að land byggist og þá eru það nú aðallega erlendar jurtir sem eru inn í þessum elstu

svo fylgist maður með því hvernig þetta þróast aldirnar á eftir og þegar Eggert

Ólafsson og Björn í Sauðlauksdal og þeir eru farnir að skrifa þá er komin umtalsverð íslensk innlend og þeir sem voru að iðka lækningar á hans tíma hafi í raun og veru verið að iðka lærðustu og bestu lækningar þess tíma alls konar vísindi þarna og stundum hryllir manni við blóðtökum og öðru sem er verið að

að gera við fólk til þess að lækna það svo er þessi

hann spinnst áfram og menn fljúga eins og þeir eru fiðraðir á hverjum tíma þekkingarþróun hefur kostað marga fórnina og mörg mistökin síðan gerist það á tuttugustu öld þegar sýklalyfin koma til sögunnar að menn telja að þeir séu hreinlega bara búnir að útrýma alvarlegustu ógnum

mannkynsins öllum berklunum og öllum bæði lungnabólgu heilahimnubólgu og öðrum

sóttum og erfiðum sjúkdómum maðurinn er þá orðinn herra jarðarinnar á ný hefur fullt vald á náttúrunni gengur af skeytingarleysi kannski um í hofi má segja og

við erum að bíta úr nálinni með þetta núna vegna þess að náttúran á alltaf sitt svar og sóttkveikjur fyrri alda eru farnar að þróa með sér þol fyrir

mannkynsins þannig að margir erfiðustu sjúkdómar síðustu aldar og aldanna á undan eru að rísa upp aftur sem ógn fortíðin og og nútíðin verða svolítið að takast í hendur

lært eitthvað af þessum þessum fræðum hérna ég held við getum lært það já

við erum ekki herra jarðarinnar þessar gömlu lækningaaðferðir þær hafa margar staðist tímans tímans tönn og hugarfarið sem að breyttist á tuttugustu öld við þyrftum kannski að endurskoða hvernig við höfum verið að hugsa síðustu áratugina vegna þess að þegar Vilmundur landlæknir og Jón Steffensen og þeir eru að fjalla um

um lækningar þeirra tíma og áratugina á undan þá tala þeir um lækninn sem lækni þjóðarlíkamans hann hefur

læknar dagsins í dag eru í auknum mæli alltaf sérfræðingar sérsviðið þrengist og þrengist og þrengist hver er læknir þjóðarlíkamans í dag hvar er samfélagslegt hlutverk læknisins auðvitað eru margir sem eru samfélagslega meðvitaðir og eru svolítið læknar

innstilltir af gamla laginu en það hefur orðið ákveðin breyting hugarfarsbreyting sem við þurfum kannski aðeins að fara að velta fyrir okkur hvert mun hún leiða okkur það er margt gott sem gamlir kveða merkilegar pælingar

bók þú ert búin að vinna að þessu í heillangan tíma sko ég byrjaði nú að sinna þessu upp úr síðustu aldamótum og hef verið að sinna þessu af og til með hléum svo hefur nú ýmislegt borið mig af leið annir og önnur hlutverk en en núna tókst mér að láta verða af því að ljúka þessu það hefur hvílt á mér svolítið lengi eftir að ég skrifaði

þegar það rann upp fyrir mér að það var verið að brenna fólk á báli á sautjándu öld fyrir

þá langaði mig til þess að skoða heimildirnar hver var munurinn

ég komst að þeirri niðurstöðu að sá munur var harla lítill á sautjándu öld og að lækningarnar sem verið var að kenna í Hafnarháskóla til dæmis á þeim tíma voru bara ekki svo frábrugðnar sem menn fóru á

þetta er heillandi heimur Lífgrös og leyndir dómar þakka þér fyrir að koma í þáttinn Ólína Sólarhringl Huldar þetta er ferðalag þetta eru hugleiðingar þetta er lestur sem

bók

ég er ennþá sjálfur að læra að tala um hana og flokka hana en en þetta er kannski einhvers konar portrett af af Íslandi fékk að ráða ferðinni svolítið sjálf ég byrjaði einmitt

erum að sigla inn í skammdegið þá byrjaði ég á því að rannsaka það ég fékk allt í einu áhuga á skammdeginu mér fannst áhugavert átta mig betur á því vegna þess að það hefur oft vafist fyrir mér hversu mikið af því er í hausnum á mér og hversu mikið fyrir utan þannig að ég fór í

og reyndi að gera mér grein fyrir því hvaða áhrif það hefði á en en sú rannsókn eiginlega henti mér svo í næsta viðfangsefni og það viðfangsefni í það næsta þannig að bókin svona réði ferðinni og var svona ófyrirsjáanleg fyrir mig og að því leytinu til mjög

að átta mig á því hvernig við Íslendingar tölum saman og um hvað við tölum og og svo framvegis

svo þriðja svona stóra viðfangsefnið eru

ég setti mér það markmið að lesa þær allar á á sex vikum að bæ á Íslandi hann er fyrir norðan og samkvæmt lista yfir yfir

skrifaði um þann stað og talaði um þetta í útvarpinu og eitthvað svona þá hef ég komist að því að þetta er mikið hitamál og menn eru alls ekki sammála um það hvaða bær er lengst í skugga á Íslandi vegna þess að ég hef fengið mikið af símtölum og s m s um fólk heldur öðru fram en ég er að halda fram verið alið upp við það að þessi bær sé lengst í skugga og svo framvegis og ætlar ekki að láta hafa það af sér svo þetta ferðalag þú ferð frekar hraðan túr á puttanum og hittir alls konar sumir hafa ekkert að segja og svo eru aðrir sem hafa fullt manneskjur eru allt í einu lentar saman í bíl og horfa báðar svona fram fyrir sig og þær einhvern veginn þurfa að halda þessu gangandi það er nánast óbærilegt að þegja með ókunnugum í bíl það

að vera fastur í lyftu þannig að maður fer

í einhverja daga þá fóru að koma í ljós ákveðin mynstur um hvað við tölum það var mjög skemmtilegt

svo líka kom mér á óvart að ég svona fór að finna fyrir einhvers konar húkkfíkn af því maður verður svo spenntur hvern maður hittir næst og um hvað maður talar næst maður kannski situr í einum bílnum og talar um kranareisningar í Reykjavík í hálftíma og svo klukkutíma seinna er maður að tala við fugla ljósmyndara um þannig að þetta var mjög svona gefandi þú lest

í beit og maður finnur alveg að þetta er orðið dálítið erfitt hjá þér og þú leyfir þér að að dæma þær á svolítið frjálslegan hátt já

þessu þannig að maður þyrfti ekki endilega að vera búinn að lesa Íslendingasögurnar mér finnst oft miklu skemmtilegra að lesa um Íslendingasögurnar heldur en sögurnar sjálfar ákvað að ég þyrfti að gera þetta þannig að fólk þyrfti ekki að vera búið að lesa allar sögurnar til að hafa gaman af því sem ég væri að skrifa um og jú líka að reyna að nálgast þetta með svona nokkuð

hætti og nálgast þetta sem svolítið til að tala um hrista aðeins upp í þessari umræðu það má alveg taka meira á þessu verðum oft svona óþarflega hátíðleg og svona svolítið

vissulega alveg hundleiðinlegt sko en inn á milli alveg stórkostlegar sögur sem fólk þekkir ekki

þetta er bara svo fínn efniviður til dæmis fyrir fyrir kvikmyndagerðarmenn á Íslandi og þetta liggur allt þarna alveg í bunkum reyndar það er alveg fullt af vondu fólki þarna eða hvað hvað er mikið til í þessu en þetta er allt þarna strax

já takk sömuleiðis það er stór bunki hérna á borðinu af bókum komið að því að við fjöllum um verðlaun gerum þetta árlega hérna bóksalar kjósa innan sinna raða um þær bækur í ýmsum flokkum sem þeim líst best á þær eru hérna hjá mér Ásta Jenný Magnúsdóttir frá pennanum Eymundsson á Akranesi og Þóra Sif Guðmundsdóttir frá mál og menningu við ætlum nú bara að dengja okkur í þetta og fyrsti flokkurinn eru fræði og handbækur þú ætlaðir að byrja Ásta já það eru tvær bækur sem deila þriðja og fjórða sæti í fræðibækur og handbækur og leyndir dómar eftir Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur og síðan er það listin að vefa eftir Ragnheiði Björk Þórsdóttur í dálítið stór og þung í öðru sæti er síldarárin síldarárin átján hundruð sextíu og sjö til nítján hundruð sextíu og níu eftir Pál Baldvin Baldvinsson og síðan er það í fyrsta sæti það er bókin um tímann og vatnið eftir Andra Snæ Magnason þýddar barnabækur Þóra já í þriðja sæti er það

pabbi eftir David

að það eru tvær bækur sem að deila þriðja sæti það er eftir Gunnar Helgason og það er rannsóknin á

öðru sæti er það Kjarval málarinn sem fór sínar eigin leiðir eftir Margréti Tryggvadóttur og í fyrsta sæti

við ætlum að fara í ævisögur já í þriðja sæti er það án

eftir Björgvin Pál Gústavsson og Sölva Tryggvason í öðru sæti er það undir fána lýðveldisins eftir Hallgrím Helgason nei Hallgrím Hallgrímsson

í fyrsta sæti er það Jakobína saga skálds og konu eftir Sigríði Kristínu Þorgrímsdóttur já svo eru það við byrjum þá á þriðja sætinu aftur það er Íslands eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur í öðru sæti eru og í fyrsta sæti er það nornin eftir Hildi Knútsdóttur þá eru ljóðin já í þriðja sæti er það

eftir Gerði Kristný í öðru sæti er

eftir Fríðu Ísberg og í fyrsta sæti er það hún var einu sinni í þessum þætti sú er

grá augu eftir Sjón í öðru sæti er aðferðir til að lifa af eftir Guðrúnu Evu

fyrsta sæti svo voruð þið að velja bestu kápurnar sem þið hafði ekki gert áður og það er dálítið skemmtilegt

renna snöggt yfir það í þriðja sæti er það eftir Kristínu Eiríksdóttur þessi

þakka ykkur fyrir að koma hérna ég ætla að renna aðeins yfir þetta í fyrsta sæti í fræðibókum og handbókum um tímann og vatnið eftir Andra Snæ Magnason

fyrsta sæti í þýddum barnabókum slæmur pabbi eftir David Walliams í fyrsta sæti í íslenskum barnabókum Vigdís bókin um fyrsta Jakobína ævi skálds og konu eftir Sigríði Kristínu Þorgrímsdóttur í fyrsta sæti í

nornin eftir Hildi Knútsdóttur fyrsta sæti í flokka ljóða eftir Brynju

fyrsta sæti í þýddum skáldverkum glæpur við fæðingu eftir frægan sjónvarpsmann Trevor Noah og í fyrsta

eftir Bergþóru Snæbjörnsdóttur svo er það kápan það er bókin eftir Kristínu Eiríksdóttur kærastinn er rjóður þakka ykkur fyrir þetta Ásta og Þóra við skulum aðeins huga að Einari Má Guðmundssyni einar Már til þeirra sem málið varðar þetta er ný ljóðabók

flækir lífið og gerir það stöðugt flóknara samt hafa eins og hún er nú komin út í Danmörku og menn hafa talað einmitt um tærleika og einfaldleika þannig að þannig að þannig að ég er að reyna að orða

þessar stóru stóru spurningar í einföldu myndmáli ég bara sé hérna út undan mér bækurnar sem þú komst með fyrst þegar þú varst að selja úti á götum sendisveinninn er einmana og er

sprengja þegar þær komu út fyrir ja það eru næstum fjörutíu ár það eru fjörutíu ár á næsta ári

náttúrulega fyrstu fyrstu ljóðin

þetta var svona yfirlýsingagleði

en það virtist greinilega hitta á einhvern tón í tímanum

gekk mér ágætlega að selja þær og það þurfti að prenta þær aftur og þetta urðu svolítið svona svona orðið á götunni þetta er nánast eins og

Einar Már labbandi um allan bæ með þessar bækur seljandi bara upp úr töskunni jú jú

gera þetta fyrir þig þá gerðirðu þetta bara sjálfur maður fékk neitun og leitaði í forlögin og þeir vildu þetta ekki en greinilega vildi svo fólkið þetta

snýr aftur að þá byrja ég svolítið að segja sögu í ljóði leita svona svolítið á

þannig að ljóðin vaxa svolítið út í sögurnar maður skilgreindi margt sem ég átti eftir að vinna með það kom svolítið í ljóðunum en núna fjörutíu árum síðar næstum

yrkja ljóðin en

sagt mér hver er það sé svona kannski stærri heimur í þessu núna og öðruvísi en

oft tjá svona stóran heim ég hef nú alltaf hrifist af

þegar hann segir það er fátt að frétta í ljóðum engu engu að síður deyja margir á ömurlegan hátt vegna skorts á því sem þar er að finna það er

ljóðið er svolítið

sjálfsvíg og dauðsföll og öll þessi mál sem verið er að fást fást við

það er oft út af því að það vantar þessa

í lífið þess vegna þess vegna eru ljóð þó menn séu alltaf að væla yfir því að ljóðabækur dreifist ekki nógu vel grundvallaratriði nauðsynlegt nauðsynlegt ég ætlaði að biðja þig um að lesa fyrir mig úr bókinni taktu himininn og hengdu hann út í glugga ef guð fylgir með ertu heppinn en alls ekki óheppinn ef hann fór eitthvað annað þá kemur hann bara seinna ég reyni að

toga orðin út úr auðninni rigningunni og þokunni en úti er hvert hitamet slegið um hvað er verið að metast mér skilst að þetta snúist allt um ljós það var hér í upphafi og er hér enn en bráðum fer að dimma þá birtir yfir okkur í upphafi var orðið en hvað var á undan orðinu annað orð önnur veröld fábrotin eins og regnið á götunni margbrotin eins og regnið á

sú sem fer bráðum sú sem kemur og sú sem fer já það er tvöfaldur skammtur af gagnrýni í þessum þætti eins og síðast hérna eru þau komin Þorgeir Tryggvason og Guðrún Baldvinsdóttir og við ætlum að fara aðeins í pakkann sem þau fengu með sér heim í síðasta þætti sterkast kona í heimi eftir Steinunni g Helgadóttur hún hefur gefið út bækur

raddir úr húsi loftskeytamannsins og samfeðra og þetta eru bækur

alltaf fundist ofboðslega mikil frásagnargleði hún hefur gaman af að segja margar sögur og vera með marga bolta á lofti já hún er alveg á sömu nótum í þessari bók ég hélt reyndar fyrst að þessi bók væri unglingabók en það er bara kápan

þannig ef fleiri ruglast þá er

persónur og mjög skemmtilegar við fylgjumst með systkinunum Gunnhildi og Eiði alveg frá fæðingu og þangað til þau verða fullorðin þau alast upp við slæmar heimilisaðstæður svona takast á við þessa fortíð með mjög ólíkum hætti Gunnhildur verður að elda við fylgjumst með þeirra sögu en svo inn á milli er þessi frásögn brotin upp með frásögnum frá það er annað hvort líkin sem segja söguna eða þá aðstandendur sem eru svona frekar fyrir henni

í

þessar persónur sem hún býr til eru mjög skemmtilegar og heilar ef maður getur sagt

en að sama skapi er framvindan það kannski bara eitthvað verður að víkja og mér fannst það ekkert koma að sök mér fannst kannski fara alveg en ég var mjög hrifin af henni mér fannst hún mjög skemmtileg og skemmtileg aflestrar konu sem fær alltaf jólakort frá Guðrúnu á Ránargötunni sem hún veit ekki hver er og hún

síðustu æviárum sínum í að reyna að hafa upp á henni og finnur hana aldrei maðurinn sem sem við höldum að sé

bara alveg yfir í að vera nánast hrollvekjur saga af konu sem er rúmliggjandi og dóttur hennar sem búa greinilega undir

ægivaldi einhvers manns

svo aftur sagan af af Gunnhildi og Eiði dálítið í skuggann af þessum þessum furðusögum og sérstaklega

sá hluti sögunnar verður pínu vannærður það er frá svo mörgu öðru að segja

en eins og þú segir þetta kemur ekkert að sök því að ferðalagið er skemmtilegt

hún hefur einmitt mikið vald á á því að halda manni algjörlega við lesturinn af því það er svo gaman

hún sé afskaplega forvitin um fólk og hafi afskaplega gaman af því að segja frá því sem fólk er að bardúsa og það verður ekkert sagt um alla rithöfunda nei nei nei alls ekki vitum hvernig saga á að vera en hún er heldur ekkert mjög meðvitað að brjóta það upp þannig að maður treystir henni alveg alveg til að leiða mann áfram þá er það innflytjandinn eftir Ólaf Jóhann Ólafsson já Hildur heitir kona hún er í New York og

þetta er svona heimur sem Ólafur Jóhann kannski þekkir betur en flestir hér en Hildur er íslensk kona og við fylgjumst með henni þar sem hún kemur til landsins í í ægilegu óveðri um vetur og ætlar að uppfylla hinstu ósk vinar síns um að koma öskunni af honum þangað sem hann vill láta öðlast hinstu hvílu og hún flækist inn í morðrannsókn eða rannsókn á morði þar sem ungur innflytjandi er er drepinn og á sama tíma er löggan að leita að stúlku sem hefur horfið og í þessu óveðri

sinnar sem er að rannsaka þetta mál en jafnframt er hún að glíma við ýmis mál úr sínu einkalífi bæði er hún í einhverri lagaþrætu út af út af dálkinum sínum og í deilum við fjölskyldu eiginmanns síns sem er nýlátinn dálítið margar sögur dálítið mikið af mörgum sögum en rauði þráðurinn er

önnur mál þau líka ná ekki alveg að heilla mann þau ná ekki að festa mann við þessa þessa sögu það sem er finnst mér

í þessari bók eru persónurnar sem er áhugaverður persónuleiki og hennar

og það segir svolítið mikið frá því hvernig hún nálgast það að vera þessi

kannski sérstaklega Ómar eiginmaður hennar sem er mjög skemmtilega skrifaður hann er svona hrekkjalómur og hefur mjög jákvæða og húmoríska sýn á veruleikann og er mjög heillandi persóna þetta er svona það bitastæðasta í bókinni finnst mér verð að vera sammála með með þessa bók

með ástina ástin var það sem hélt mér ástin milli Hildar og Ómars þessi

kannski það helsta sem

mér fannst ekki nógu gott

fallegt tungumál það er bara spegilslétt og til þess að halda manni þarf kannski aðeins stundum að brjóta upp og segja stundum

eitthvað sem er ekki mjög fallegt og nota ekki öll öll

afskaplega fallega

og hefur

það er kannski líka þetta með valdið kannski er þetta bara hrós í rauninni en þetta gerir það að verkum að maður

af því tungumálið er líka hluti af því hvernig bókin verður það er verið að tala þarna um alvarleg morðmál og svona en en allir allir lögreglumennirnir tala gífurlega

sem og Hildur sjálf og þetta hægir svolítið á

öll þessi mál tvö lagamál tvö sakamál persónulegar krísur að það verður líka svolítið flatt ég held að það sé mjög mikið í tungumálinu þótt að hann skrifi mjög fallegan texta

mikil mikil fágun en mögulega um of svo verða líka þessi morðmálin eða þessi sakamál verða líka aðeins of léttvæg svona óvenjulegt en gott

já og það er líka gaman hvernig hann fléttar því inn í daglegt líf Hildar á Íslandi

að borða með vinum sínum

er að borða á skyndibitastöðum en

hefur alltaf skoðun á öllu og það er mjög skemmtilegt það er mest mest gaman að því fyrir utan

þennan heillandi eiginmann sem hún hefur misst og maður syrgir með henni í gegnum bókina við ætlum að tala um Steinunni Sigurðardóttur ljóðabók Steinunnar

hún á nú fimmtíu ára

á sýna hér kvikmynd um hana eftir Jón Egil Bergþórsson Arthúr Björgvin og Klöru Helgadóttur hérna í sjónvarpinu bara eftir bók þar sem Steinunni liggur ofboðslega mikið á hjarta hún er reið

já það kveður kannski við smá nýjan tón hjá Steinunni það er þá aðallega þessi reiði og skiljanleg reiði varðandi loftslagsmál umhverfisáhrif samband manns og náttúru og þá sérstaklega hér á Íslandi við byrjum í bálki þar sem við fylgjumst með lítilli stelpu sem vex þessi stelpa úr grasi með jökulinn í eða úr lífi sínu og ég var mjög hrifin af þessum fyrsta bálki og svo þessum síðasta þarna á milli þá skín reiðin í gegn myndi ég segja öðruvísi

hjá Steinunni það er þá oft tíminn að tíminn líði það eru árstíðir breytingar en kannski breytingar sem við gerum ráð fyrir en hérna eru breytingar sem við gerðum ekki ráð fyrir og við sjáum fyrir augunum á okkur við sjáum í einni lífstíð breytast mjög hratt líklega bein textabrot frá fólki úr

en mikið af ljóðunum gerast þar myndlíking verður ekki stærri í öllu þessu og í allri umhverfisumræðu í rauninni jöklarnir okkar sem að hverfa fyrir augunum á

að sterkasti hluti bókarinnar er fyrsti hlutinn þessi þessi þroskasaga stúlkunnar þegar að athyglin beinist síðan að jöklinum og hans

eins og erindið af því hún skoðar náttúrulega hún horfir á jökulinn eins og lifandi veru hún talar um æðarnar í honum og og hvernig hann minnkar og dregst

undir honum birtast og allt þetta en einhvern veginn er svolítið eins og eins og henni hafi ekki þetta virkar svolítið á mig eins og þetta sé svolítið óort þetta sé bara það sem hún vilji sagt hafa um þetta ástand einhvern veginn ekki alveg komið inn í það ljóðform sem að mann langar til þess að það taki á sig á sama hátt og sama tíma og maður skilur það vel það er að sumu leyti en maður saknar svolítið

í reiðinni þetta skekur mann alveg þegar maður sér ljóð eftir Steinunni Sigurðardóttur sem er ekki svona sem er ekki þessi

en ég held að það sé það sem það á að gera ég ákvað að túlka það þannig að þetta væri eitthvað sem Steinunn Sigurðardóttir getur ekki samið eins og hún hefur samið alla sína tíð núna